Ia bolli <hesitation> raccontai u' periudu de sa vida mia chi deu reputu sia stetiu unu de is prus bellus. Poita fia foras de domu mia, ma fia in domu de u' ziu miu chi biviat, si narat, sa sedda de su diaulu, chi est acanta a su Poetto de Casteddu. Est in d'una montagna, montagna si fait po nai, poita ca innoi montagnas in Casteddu non nci nd'est, ma est <hesitation> u' altura chi, prena de matas e de vegetazioni. Deu stadiu tropu beni poita nci fiant fradilis mius chi fiant de sa stessa edadi cosa mia, insoma, fiaus una de piciocheddus chi giogaiaus e stadiaus tropu beni tra di nosus. E poi su mari, e nosus andiaus a nadai e a piscai. Piscaiaus donnia cosa, donnia beni de Deus. Piscaiaus E deu fiu innamorau propriu de custu <hesitation> de custu logu. Donnia dì mi mandant a fai cumissionis poita <hesitation> sa butega prus acanta fiat a tres o cuatrus chilometrus de distanza. Quindi tocat a partiri chizi e <laughs> a si si ndi sbrigai po ndi podiri poi calai a mari. In su <hesitation> cumenti is piciocheddus faint, circant sempri sa bia prus cruza po arribai a sa meta. Però inguni bia prus cruza non nci ndi fiat, poita fiat, sa parti chi non depiaus oltrepassai, fiat totu recintadada da <hesitation> una rete metallica, fiat. Però <noise> nosu ita podiat essi una rete metallica po nosu. Quindi dd'eus u' paghededdu tesinantada, fatu u' fossixeddu in sa terra, <hesitation> strisciendu passiaus e insoma Guadangiaiaus u <hesitation> u' cincucentus o seticentus metrus nci ddus guadangiaiaus. Logicamenti non nariaus nudda poita teniaus s'avisu ca guai a nosu de passai inguni, non ddu nisciunus ca nosu passaiaus inguni. Fata sa spesa nosu rientraiaus, deu rientrau, sempri in su solitu logu, a ca teniaus su giassixeddu e lompia. In u' oretta nci arrennescia a <hesitation> a mi dda sbrigai. In cussus periudus nci fiant traballus me in custa montagna e sa curiosidadi, poita s'intendiant custas cosas traballendu, su movimentu de. <hesitation> Sa curiosidadi de is piciocheddus, si scidi, poi deu seu stetiu sempri tropu curiosu. <laughs> E deu mi ponia in su logu prus artu po podi biri ita fiat sussedendu me inguni, a ca deu intendia totu custu <hesitation> fracassu de cosa Chi si moviat. Candu ia biu custa cosa, ma, po mei est una de is cosas prus <hesitation> chi m'ant prus entusiasmau, prus. Apu biu machinas chi traballant aintru me inguni, aintru de su monti, machinas mannas mannas ca non ia mai biu. Moviant is roccias senza, una cosa. Po mei fiat u' incantu, u' incantu e mi firmau inguni a castiai, a castiai, a castiai. 'Olia veramenti, apu nau, ma ita nci ant'essi fadendi innoi, ma scidia, non. Sa curiosidadi fiat meda. Comunque torrendi a fai sa spesa, una dì, capitendu inguni, mi nc'intru, fia bessendindi, candu <hesitation> calincunu m'at pinnicau e sollevau in artu. E ita. Apu biu unu mannu mannu mannu mannu, non nd'ia mai biu u' omini mannu aici, chi fiat bistiu Forzis de militari, non ddu sciu ita fessit. Comunque m'iat sollevau meda meda, deu forzis fia a <hesitation> a u' metr'e mesu de terra, non. Candu apu biu custu mannu mannu mannu mannu apu cumenzau a zerriai agitoriu. Non <hesitation> non scidia su chi mi fiat capitau, non torru a biri nì a babbu nì a mama nì a fradis mius, nì a tziu miu, nudda, no. Custu non chi si siat spantau de i' zerrius cosa mia, m'at lassau andai. Mi seu postu a curri finzas a arribai a su logu a ca depia fai <hesitation> depia comporai. E inguni mi seu castiau a bortas chi no biessi 'ncora su nieddu chi mi sighessidi. E inveces non m'iat sighiu. Non sciu chi si fessit spantau prus cussu de mei, poita is zerrius chi apu donau. Logicamenti non seu <hesitation> prus passau de inguni e non seu mai prus, mancu de atesu, de, non. Mi ponia sempri a tres cuatrucentus metrus de distanza, no. Poita non scidia cussu chi mi fia capitau, non ddu podia mancu raccontai, poita inguni Deu tenia s'ordini ca non depia passai, e quindi chi deu essi raccontau sa cosa, tziu miu m'ia nau, ascurta Alfredo torradindi a domu tua, biu ca ses u' paghededdu tropu bisbeticu. Comunque po mei est stetia u' esperienzia bellissima chi arregodu cun meda, poita tenia cumpangia meda <hesitation> gradevoli. E poi fiant cosa chi unu non, de cussas machinas operatricis chi non ia biu mai nisciunus. Deu sceti ddas ia bidas. E ddu podia nai, mancai non mi credessint is, ca nci fiant custas cosas. <hesitation> Funt cosas chi m'arregodu 'ncora e chi mi fait sempri prexeri arregodai e a <hesitation> ddas nai puru a <hesitation> nebodis mius poita che mi parit ca funt cosas <hesitation> bellas chi, de depi nai